मसालों के नाम जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, काला जीरा, अमचूर पाउडर, हींग, अजवाइन और इलायची। मसाला खाना का स्वाद बढ़इले में बहुत मददगार साबित होला और ई मसाले का ही मेहरबानी हवे कि खाना बहुत स्वदिष्ट बनेला।